طبعا، بمسك الأطراف وأمسك طرف الرباط، Dry Wheel وبعدين طرف الرباط الأيمن فوق الأيسر وسحبهم. وأسوي حلقتين بالأطراف. أعبر الحلقة الأولى فوق الثانية وأسحبهم بثبات. <noise> وبكذا يكون الحذاء والجوتي مربوط وما ينفك.